komiði sæl ríkisstjórnin ætlar að verja hundrað og sextíu milljörðum króna til vegaframkvæmda næstu

næstu fimm árin samgönguáætlun til næstu fimmtán ára er nú til umfjöllunar hjá þingflokkum ríkisstjórnarinnar og verður lögð fyrir Alþingi á næstu dögum þetta er alltaf umdeilt plagg og nú sem áður sýnist sitt hverjum um áherslurnar hvar og hvenær á að framkvæma hvað og fyrir hversu mikla peninga hingað er kominn Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra velkominn í Kastljós takk ég ætla að byrja

þig þessi samgönguáætlun átti ekki að fara í almenna umræðu alveg strax en þú ákvaðst að kynna hana núna á föstudaginn og það vakti ekki mikla lukku hjá stjórnarandstöðunni þetta eru hundrað og sextíu milljarðar á næstu fimm árum dæmi um verkefni sem á að ráðast í á næstu fimm árum eru hringvegurinn á milli Selfoss og Hveragerðis og um Kjalarnes og Vestfjarðavegur um Gufudalssveit en þið hafið líka ákveðið að setja svona mesta meginmarkmið og það er rétt að það er svolítið erfitt að geta ekki bara kynnt samgönguáætlunina hún er enn til meðfjöllunar hjá stjórnarþingflokkunum og ég hafði fullan skilning á afstöðu þingmanna

stjórnarandstöðunnar það væri óþægilegt að það væru einhverjir úti í samfélaginu að fjalla um þetta en það væri ekki búið að opinbera plaggið en engu að síður get ég auðvitað talað um þau markmið og þær áherslur sem ég er að leggja fram með það er einmitt umferðaröryggi númer eitt tvö og þrjú og á þá umferðarþyngstu vegunum hérna inn og út úr Reykjavík það er að Reykjanesbrautin Vesturlandsvegur Kjalarnesið og síðan Suðurlandsvegurinn og þá milli Hveragerðis og Selfoss sem er verið að leggja áherslu á þetta eru svona kannski þau næstu

þrjú ár sem eru aðalatriði þar síðan er annað meginmarkmið það er að klára grunnetið og þess vegna erum við að horfa á suðurfirði Vestfjarða vegina í

kringum Dýrafjarðargöngin Dynjandisheiðina Gufudalssveitina þriðja

almenningssamgöngur á landinu öllu og þess vegna var gerður samningur við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem við kynntum þarna á föstudaginn og þá notaði ég svona tækifærið til

að segja frá helstu þáttum samgönguáætlunarinnar í fjórða lagi má segja að við séum að fara á þessum fimmtán árum að þá erum við að fara í allar svona stóru brýrnar sem við erum með eru orðnar einbreiðar og gamlar og lúnar margar hverjar og veikleiki á hringveginum eins og Jökulsá á Fjöllum og Jökulsá á Sólheimasandi svo nokkrar séu nefndar jú og Ölfusárbrúin auðvitað og síðan í fimmta lagi

eru verulega auknir fjármunir í kerfinu öllu og þar á meðal til tengivega til þess að leggja slitlag á malarvegi og síðan er auðvitað þannig að við settum náttúrulega verulega fjármuni í viðhald á þessu ári en á næstu árum munum við líka auka það verulega af því að við höfum bara safnað upp viðhaldsþörf á síðustu árum það hefur verið svolítið gagnrýnt meðal annars Jón Gunnarsson forveri þinn í starfi að þessi áætlun sé frekar afturþung sem sagt að það séu mjög stórar framkvæmdir sem komi til framkvæmda eftir eftir fimm ár eða eftir tíu ár og séu kannski ekki fjármagnaðar með öllu hvernig svararðu þessu ja ég vil svara því þannig að ef við horfum á þessi fimmtán ár þá erum við í raun og veru búin með þetta grunnkerfi við erum búin að aðskilja akstursstefnur austur fyrir Selfoss að Hellu upp í Borgarnes tvöfalda Reykjanesbrautina taka allar þessar stóru brýr sem ég minntist á áðan einar fimm sex klára grunnkerfið og leggja slitlag á flesta tengivegi sem

þörf er á og að byggja hér upp almennilegt almenningssamgöngukerfi það er auðvitað frábært en vissulega tekur það fimmtán ár og ég hef alveg fullan skilning á því þess vegna erum við með starfshóp að skoða það hvort við getum gert eitthvað hluta af þessum verkefnum fyrir utan fjármögnun fjármálaáætlunar ítreka að þetta er raunhæf fimm ára áætlun hún er aðgerðaáætlun hún hefur beina skírskotun í þá fjármuni sem fimm ára fjármálaáætlun

aldrei verið hún hefur sumpart verið hálf ónýtt plagg já búið til

miklar væntingar sem síðan síðan hefur verið afstaða fólks til samgönguáætlunar en það er nákvæmlega ekki það að gerast núna við erum með mikla fjármuni sérstaklega á fyrstu þremur árunum hún er raunhæft plagg í samræmi við fjármálaáætlunina og það er rétt við erum að horfa til fimmtán ára en það er líka í fyrsta skipti sem við

getum bara sagt að fimmtán árum liðnum og vonandi fyrr ef við náum að setja fjármuni inn í inn í kerfið annars staðar frá þá erum við búin að ná þessum árangri miklu miklu fyrr heldur en ég held að margir hafi gert sér grein fyrir já en það eru samt ekki allir sáttir við áherslurnar í þessari áætlun við skulum heyra brot úr fréttum helgarinnar og viðbrögð við áætluninni já veturinn er skollinn á hér uppi á Fjarðarheiði og þá gjörbreytast aðstæður á Seyðisfirði íbúar á staðnum geta búist við því að heiðin lokist hvenær sem er hér hafa þegar orðið slys í vikunni og að minnsta kosti einn bíll farið út

af og oltið í nýju áætluninni kemur fram að Fjarðarheiðargöng myndu kosta tuttugu og fimm milljarða og eigi ekki að vera tilbúin fyrr en á þriðja tímabili sem lýkur tvö þúsund þrjátíu og þrjú það gæti þýtt allt að fimmtán ára bið eftir göngum til Seyðisfjarðar þetta kemur mjög á óvart þetta er ekki í samræmi við það sem þingmenn og ráðherrar allra flokka hafa sagt okkur á síðustu misserum það er bara niðurstaða

sem við ætlum ekki að sætta okkur við við höfum barist fyrir bættum samgöngum í fjörutíu ár og nú er þolinmæði okkar á þrotum það er náttúrulega algjörlega galið að fara í jafn myndarlega fjárfestingu og Dýrafjarðargöng eru

kannski horfi nú bara á það sem að okkur snýr þá er samgönguáætlun nokkur vonbrigði það á ekki að ljúka við tvöföldun á Reykjanesbrautinni fyrr en tvö þúsund þrjátíu og þrjú en þetta snýr ekki eingöngu að íbúum á þessu svæði heldur er þetta bara öryggi allra þeirra sem fara hérna um Reykjanesbrautina samgönguráðherra sagði í fréttum í gær að flýta mætti einstökum framkvæmdum á samgönguáætlun með því að taka upp gjaldtöku fólk er að sækja vinnu og skóla á höfuðborgarsvæðið og þetta bara gæti verið íþyngjandi fyrir okkar íbúa en ég held að við getum öll verið sammála um

og vanrækslu síðastliðinna ára þá er Reykjavík nú eðlilega ofarlega á forgangslista og síðan það núna þegar ráðherra ræðir um mögulegar stórframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu verið að tala um einkaframkvæmd en hún verður einfaldlega að vera á breiðari grunni en bara að láta höfuðborgarbúum eftir að borga brúsann umfram aðra já það urðu margir fyrir vonbrigðum þegar þeir heyrðu hvað var í áætluninni ef við byrjum bara á gagnrýninni austan af fjörðum hvers vegna er Fjarðarheiðin ekki sett í meiri forgang þarna fara tugir þúsunda ferðamanna um sem sem koma upp úr

Norrænu og núna í september er heiðin strax orðin svona hálf ófær já við skulum nú vona að veturinn sé ekki kominn af fullum þunga strax í september á okkur en það er auðvitað rétt að þegar það gerist að verða þessar heiðar allar meira og minna illfærar og ófærar mér fannst þessi tónn skiljanlegur alls staðar úr öllum landshlutum en eins og ég heyrði þá var hann úr öllum landshlutum af því að væntingar manna eru að allt gerist mjög hratt ég held að við séum að setja meiri fjármuni og raunhæfari fjármuni í þetta verkefni heldur en nokkurn tímann fyrr og ég bara fullyrði það að þetta er raunhæf samgönguáætlun við erum í þessum áherslum eins og ég nefndi ekki bara með aðskilja akstursstefnur hér á hættulegustu köflunum heldur líka að klára grunnnetið á Vestfjörðum bara Dýrafjarðargöngin og vegirnir sem

því vegirnir sem tengjast Dýrafjarðargöngunum eru tíu milljarðar annars vegar Dynjandisheiðin og síðan vegur niður í Bíldudal og Patreksfjörð og þangað þannig að einhvers staðar verðum við

á sama tíma erum við líka að klára sko Gufudalssveitina upp á

tæpa sjö milljarða þannig að þrátt fyrir allt þá er þetta allt þarna inni en við erum getum ekki á sama tíma

í raun og veru að klára verkefnið Dýrafjarðargöng með tilheyrandi vegum á þessum tíma og förum síðan í í göngin til Seyðisfjarðar sem ég ítreka að eru mjög mikilvæg og vonandi getum við flýtt þeim en það er ekki rétt eins og kom hérna fram að að við séum endilega að leggja til gjaldtökur á þessar leiðir sem hér hafa verið nefndar það gætu verið önnur verkefni í samgönguáætlun sem hentar fyrir gjaldtöku sem gerir það að verkum að

fara út úr samgönguáætluninni og þá er hægt að færa önnur verkefni hraðar hefurðu einhver við höfum auðvitað verið að ræða það að við þessi orkuskipti í samgöngum

við erum núna að fara í þá muni eldsneytisgjöldin sem við erum að fá af dísel og bensínbílunum sem eru undirstaða vegakerfisins okkar í tekjum þau munu hverfa smátt og smátt þess vegna þurfum við hvort eð er að breyta um kerfi við

þurfum að taka einhvers konar aðra gjaldtöku hvort það er tímagjald af af hringveginum eða eitthvert eitthvert slíkar leiðir eða hvort við getum skilgreint ákveðin verkefni þar sem fólk til dæmis á möguleika á að fara aðrar leiðir val þá gætum við tekið slík verkefni út úr samgönguáætlun fjármagnað þau með með gjaldtöku í það minnsta að hluta og þar af leiðandi flýtt öllu þessu fimmtán ára

ára ferli þú talar eins og gjaldtakan sé eiginlega óumflýjanleg ef við ætlum að flýta þessu ferli og búast ekki við því að hér vaxi eða aukist hagvöxtur á næstu fimmtán árum við erum búin að vera á einu lengsta hagvaxtarskeiði sem til er þá sé ég ekki að við sjáum alveg í land með að fá aukna fjármuni við erum auðvitað

risastórt heilbrigðiskerfi upp með mikla fjárfestingu á

Landspítalanum og við erum að fara í gegnum mikla og góða hluti í menntamálum auðvitað þegar við erum búin að byggja Landspítalann svona stærsta þungann þá fer auðvitað að losna fé þaðan þá þarf ekki alltaf að fara þangað ef að það er búið en eins og staðan er í dag þá mundum við geta flýtt annars vegar framkvæmdum með gjaldtöku en það er líka óhjákvæmilegt að breyta

vegna þess að ellegar fáum við of lítið af fjármunum notkun á vegunum rafmagnsbílum metanbílum og slíkum bílum fjölgar þið setjið heilmikla áherslu á höfuðborgarsvæðið og ríkið ætlar að leggja hönd á plóg með borgarlínu og öðrum samgönguverkefnum þú hefur opnað á gjaldtökuna sérðu til dæmis fyrir þér að Sundabraut verði að veruleika með slíkri gjaldtöku já ég sé

að Sundabraut verði að veruleika öðruvísi þetta er framkvæmd upp á fimmtíu til kannski sjötíu milljarða og ég held að hún verði það verði seint hægt að koma henni inn í inn í fjármögnunarkerfi samgönguáætlunar öðruvísi en með gjaldtöku og ég

tel það líka bara eðlilegt í sjálfu sér þetta er það stór og mikil framkvæmd en ég er sannfærður um það að menn verða að skilja sem sagt

eru óhjákvæmileg

er óhjákvæmileg getum horft á það með jákvæðum augum að við gætum þar af leiðandi hugsað svolítið út fyrir kassann þennan hefðbundna fundið og fengið meira fé til framkvæmda að öðru hvers vegna er tvöföldun Reykjanesbrautarinnar ekki kláruð fyrr en árið tvö þúsund þrjátíu

þrjú ja það sko eru þrjú verkefni fyrsta verkefnið er hérna þessi tvöföldun í gegnum Hafnarfjörð og þar að aðskilja akstursstefnur það er líka verið að mun verða í fyrsta áfanga að aðskilja

áfram út úr Hafnarfirði eða Hvassahrauni þó svo að breikkunin komi síðan þar á eftir það voru sett tvö hringtorg og umferðaröryggi bætt

verulega en vonandi getum við flýtt því verkefni með því að koma einhverjum öðrum framkvæmdum framar eða hugsanlega að hér verði aukinn hagvöxtur og við getum aukið fjármagn af því að við erum bara með þessi fimm ár í í fjármálaáætluninni svo koma auðvitað svo kemur ný fjármálaáætlun á hverju ári og þá bætist eitt ár við

á það að við getum gert þetta hraðar sérðu fyrir þér til dæmis gjaldtöku þar á Reykjanesbrautinni nei ég hef ekki séð fyrir mér gjaldtöku á þessum leiðum út af því að það er ekki valkostur um að fara aðrar leiðir fyrst og fremst nema f það væri einhvers konar gjald fyrir fyrir aðgang að vegakerfinu í heild sinni og þá til dæmis erum við að horfa til þess ekkert ósvipað eins og

Færeyingar gera þeir eru með gjaldtöku í sínum jarðgöngum til dæmis eru að byggja sín tuttugustu jarðgöng núna og þar greiða þeir hluta af kostnaðinum niður með

frá færeysku landstjórninni og síðan greiða menn

og það verður enginn var við neina vegtolla þar því það eru svona númeraplötur það sem við þurfum að gera af því að við fáum jú gesti inn í landið á sínum eigin bílum við þurfum að skrá þá bíla inn í kerfið selja þeim aðgang að vegakerfinu okkar þeir eru ekki að gera það í dag en auðvitað kaupa þeir einhverjir bensín og olíur þeir eru ekki allir með það með sér en þannig að við þurfum að horfa á allt þetta kerfi í miklu stærra samhengi heldur en við höfum gert áður og viðurkenna að leiðir sem aðrar þjóðir og hér nefni ég Færeyjar hafa farið við erum til dæmis að fara að taka við Hvalfjarðargöngunum eftir tuttugu ár sem var frábær framkvæmd hún var framkvæmd með gjaldtöku og nú er er verið að skila henni til þjóðarinnar til eignar og þá mun gjaldtöku verða hætt þetta eru góð dæmi sem eru til þannig að

við eigum að horfa jákvæðum augum á þessa leið en aðalatriðið er að umferðaröryggi er númer eitt tvö og þrjú í þessari samgönguáætlun og að klára grunnkerfið ég skil hins vegar vel væntingar margra landshluta um að þeir vildu hafa sínar

framkvæmdir hraðar já ein spurning að lokum við höfum mest fjallað um vegagerðina en hverjar eru áherslurnar til dæmis í innanlandsfluginu já í innanlandsfluginu þá jukum við aðeins fjármagnið á síðasta ári og munum auka það aftur á næsta ári við erum hins vegar svona í miðri á að skipuleggja hvernig innanlandsflugið verður eflt til lengri tíma það er nefnd að störfum undir undir stjórn þingmannsins Njáls Trausta Friðbertssonar

skosku leið sem er endurgreiðsla á flugmiða til þeirra sem búa lengst frá og við erum líka og það stendur í stjórnarsáttmálanum að skoða sem sagt svokallaða

eigendastefnu Isavia það er hvaða stefnu ríkið sem eigandi Isavia hefur á til að mynda Isavia að reka fleiri flugvelli en Keflavíkurflugvöll fleiri til að mynda alla